reda nie aran nei wala inde be fulfulde boh reda mei don naftira ko vie yata radio waves so don huuwa farko doo tura signal sai a yidi tuurugho signal sai a turuu signal mei sai signal mei yahaa taffahede signal mei yaahi sai signal mei warta bawoo den toh signal ma warti sai yaccu ma dume o'n hebi signal o'n toi so sai reda mei kumoo wada calculating yaha daayiko mei be kuma hede radio waves so non-non dinghata wartinghal signal don yaara signal so wartira signal